<noise> chí <hesitation> onré <hesitation> chengarerá iin iin luxhí, iin ladó tení kaná inka tení kana inka ninngana onré vaxhí ñá ña'a tengian ní'i ní kain té, té dikan inká nika inka té jani kaku má'a tá luxhí njá ché'e ché'e daño xhichí <hesitation> xí ñaña ho iin axhíii <hesitation> yú, kó ihó kó jan koin ján nindí che'e té nrié yaxhí, kani kan inka inka ña xhixó ihó ni kaxí.